Men turli xil taomlarni tatib ko'rishni yaxshi ko'raman va yangi taomlar kashf etishdan zavqlanaman. Ovqatga bo'lgan qiziqishim orqali ko'p narsalarni o'rganaman. Do'stlarim bilan yaxshi ovqat yeyish har doim quvonchlidir.